Me mrri me bo nifar barazije ose balance mes jetës t’punës dhe jetës personale osht idealja e ksaj bote tonë tepër t’shpejtë. Me mrri me bo kta duhemi me dit’ pak çka na dojm’ edhe çka dojm’ prej jetës edhe me kuptu që na jemi personi ma kryesorë i jetës tonë. Shëndeti jonë edhe mirqanja jonë vjen e para, kshtut me e qit veten t’parën osht qysh ka me mrri qaj balance jetësor’.